إذا كنت تجد صعوبة في النوم، جرب أن تحسن روتينك قبل النوم. حاول تبتعد عن الشاشات مثل الموبايل أو التلفزيون قبل النوم بساعة على الأقل، وخفف من تناول الكافيين